Ajack mme gba edunk, ayeme bor or nick nge gbangu urem ke eduk wi inep, wun gbe oven wor onor ureme unep mme onor mgba mme awor sughuren, onor- nor ugaha nne umah asame, ugumah mme owun agguhure igaha oven igbi ifu ari edunk ke nsort ndem oven igbi usangha ovud-ovud, ndem ovune uni asangha aforo ari sughuren eshi-shi ke edunk igaha edunk mme eyerwor yoi, mme mbiaka ayoo, mmege mbaisa ayoi, mme onor esara, mme anor eteren ayoi, igaha enep-nep, agaha irem oven ene iye onor ugaha onor ufu ufiat ari edunk ku utu, yen mmigar ha utu, mme igaha utu iye onor, ugaha onor mme oven nduwor ke egbe-bem gameh ewe ke yo-yo-yo-yo.